<noise> kwamitəni mə tɔɔjilei ja mem jəjalanə mə nəjile, nə kumsil nan gunni mə təgtəg jəjalənɔ sai yan gun ji, n duwa jəjalənɔ jəg ji a youli ya jim jəjaləno, na ja jai nə mə jəllei jeli kaman nə shena na jə jelle jeli sən yəla dəgji təno a mugo. Na mə bele kuuli mə kiyo yɨla sən be nəngən, nan bei ban kwa jim yɨlagɔ a mʊgo kan sə ya ja jale. Na ja jai dini na mə yɨm a mʊgɔ lɔngi, nəmə mə jəg ji nən kang mi sən yɔnən ji a daa tɔɔtəmi, ya ja ja yɨlaga woi sən yəlan be nən ji. Jʊni mə maa jimle) <hesitation> kəshigɔ wo wʊni mə ya jim jəjalənle woi. To a mem jim tino na mə belei, ja nyim wʊni nəmə. Jʊ a dəg ji jə nyimle don nəmə kwang kwang mə nəji jəjalənɔlei. Kwamitənni na jə koile ko na jə na youli, na jə ko ba mə dou lɔle sai jə bwangmile. Jʊ jə gane lei ja nyim nəmə mə tɨle kəga jin kwang kwangi nəmə mə nəji jəjalenolei hikono ko yan kwaji mə jel mə sule sui a kuuli naji koi mə belei sai ja təng jə ma kamigole don ja nyim mə niji jəjalənole. Kanga bə maam a jangagɔ gəm, haka <hesitation> kwamitino nən maale nəbo ji na jə koile sai ja təng jə maa kamigɔle. Na be mə dou lɔle dai na ya nyuwa dil mi sai jə maa kamigəle don ja nyim mə nəji nə jəjalən. Nəngɔ <hesitation> kanga yʊwaltino gə nyimilei. Jəjaləni kwaamagɔ mə nəjile a mem jim tino, na jə konle ja nyim jəjalən jə saalei.